Alaa, hooraare ko hooraare tan. So woni ko hoolaade neɗɗo, so woni ko hoolaade ngoodgol Allah. Fof ko hoolaare nde wootere tan.